Nawilapa ama tawa tu este wilakgo tse kawaya osea tse wakan palha katsiya tux muk tulitaxtu akatunu ekinan xkaniya lhaktiwa tsama lu lixkanit na wan pero amalhi tu nali chiwinana pus atsa kachikin na makgalakan tsa amalhi tu wanikan zanahoria ama sanahoria na witsi ta makgalama atsa katuwan i tsama zanahoria liwana na lakaxlhaway <noise> na way i nali makuani laki tse wix na makgtayay mi lakgastap i lha lha kati kgel osea stalankaku na lakawanan para wixi talakgatsipats lakgamisma mi lakgastap lhalh stalanka e lakawanan lhalh makgati lakachipin <noise> amalhi zanahoria lu limakuan xlakata min tala min talakawan o lakawanankan i este <noise> lu tse ama i wilakgo pulaktutu tu limakuanai ki lakgastapukan chi makgtakgalha lha katsi tu wanikan chinchi xstajat akgtim kiw para na lakatamaknukan xstajat tsaman kiw na nalimakgtayakan